אז די מערסטע, אז די בעסטע תירוץ וואס איך קען טרעפן איז אז כ'האב געמאכט א עקסידענט, אדער מיין עסן איז ארויסגעפאלן פון די ווינדאו, איינער האט גע'גנב'עט מיין קאר, מ'האט גע'טאוט מיין קאר.